أكيد، وبدون نقاش وتفكير زيادة، بختار الاحترام، لأنه الاحترام هو أساس العلاقات، سواء كنت تحبني أو ما تحبني، لازم تكون تحترمني، ما ينفع الواحد يهمش الأطراف الثانية أو ما يعطيهم الإحترام اللازم، لأنه العلاقات كده تخرب، يعني العلاقات متى تكون قوية، وقت ما يكون في احترام متبادل، سواء كنت تحبني او مو تحبني، المشكلة، بس الاحترام شي أساسي.